<hesitation> E woodi ɗemɗe de kewtay bana ujineeje jeeɗiɗi ɗemɗe to duuniyaaru ɗo ɗe kewtay bana ujineeje jeeɗiɗi.(seven hundred)